﻿Wuti, raa, khiji, Fudi, Valthi, maha, masir, Ithaltha, Kusiya, Jiɓɓ, boni wuti, Boni raa, boni khiji, boni fudi, boni valthi, bani maha, boni masir, boni Ithaltha, boni Kusiya, Jiɓɓun raa, Jiɓɓun raa khun wuti, Jiɓɓun raa, khin ra’a, Jiɓɓun raa khin khiji, Jiɓɓun raa khin Fudi, Jiɓb raa khin Valthi, Jiɓɓun ra’a khi maha, Jiɓɓun raa khin masir, Jiɓɓun raa khin lthaltha, Jiɓɓun khijì khi Kusiya, Jiɓɓun Kh’Iji, Jiɓɓun khiji khim wuti, Jiɓɓun khiji khin raa, Jiɓɓun khiji Khiji, Jiɓɓun khiji khin Fudi, Jiɓɓ khiji khi valthi, Jiɓɓun khijì khìn maha, Jiɓɓun Khiji khin masir, Jiɓɓun khiji khi lthaltha, Jiɓɓun khiji Khin Kusiya, Jiɓɓu uuuu fudi, Jiɓɓun fudi Khin Wuti, Jiɓɓun fudi khin raa, Jiɓɓun fudi khin Khiji, Jiɓɓun Fudi khi Fudi, Jiɓɓun Fudi khi Valthi, Jiɓɓun fudi khin maha, Jiɓɓun fudi khin masir, Jiɓɓu fudi khin khi Ithaltha, Jiɓɓun Fudi Khin Kusiya, <noise> Jiɓɓum Valthi, Jiɓɓun Valtii Khin wuti, Jiɓɓun Valthi khin raa, Jiɓɓun valthi khin Khiji, Jiɓɓun Valthi Khin valhi, Jiɓɓun Valthi khin, maha Jiɓɓun Valthi khin masir, Jiɓɓun Valthi Khin IthaItha. gha lai muna ngulma ti fiwi hi Vurdiwu sai muna paghau Wulthani Din Wultha Subu niya kat ghi ndaka ƙuƙƙusin ma gaba tsigau ma kidkidai wi wi ndaka kuʒa p’iyatina ma zha wali ma zhayiya di kutighama ma umma ti ghumasi kutighuma ghan khin wuya bu hi ndaka uman lthin gwan ghaghausin lthingwan Sai ya umma.